La gn'ny toets'andro a Royaume-Unis koa gn ho tsaraitsika da <noise> manao hôkizao: mandavatao gn'agny da antonony avao gn tamperatura, gn maripana; raiky am folo degre. <noise>